Mata mata peina mui si ane tane ho akuse si tai si iya si ya utane ke si usu yayai huwei yayai uweho ilao uuuu ilau moa sita itu ka silahu pusule silahu tu lie silahu tu wombak. pai si usu yayai huwei yayai huwei ke yakale jahate huma ita na akuse si lahuk ki na kepike keti sit sisuku wawu ho' si punu mua sipunu yade sipunu wakale sipunu mawa' sipunu sepue'i na heke sisuku ma'ita ke sisuku yakale ma'ita sisuku madele ma'ita sisuku sepua ma'ita na akuse sihono hoho'ena ekulo mo'o na ketik ke sepusi sihono sihono ho sihono yahu na si rau rau Dagine ke na sihono hoho'ena epres kotuka e karinya hoho'e na si'isi wake yaule yaule na sihono kamboti hono kamboti na sisi ne'e wake kamboti na heki mo'i ekulo mo le tahane tukaaa tuka mo'ium hilalai'i na ketika si'ane sitana e nasi ane ho o dagi ne'ede ihoho'e u rusake mo'o pai sirau tuka e hoho'e i na iho sisimpane tuka peketeu' ke musim ya ujane ke sitai'i tai'i ke mo'i pai sesimpane si wawa ki hoho'ena si'ane sitana na si'ane i